Neatl ocsiqui tlacuali nicniqui nictzicos quemah cuali, nicniqui nictzicos, pero tehuan ticateh yito tlen techmachtihqueh nicon uo, pero quemah nicniqui nictzicos ocsiqui tlacualten para nah nicmatis tla vielic, noso amo vielic, pero quemah nichmaca este inon Nicnequi nictzicos, nicniqui nicmatis quenih machia ocsiqui tlacualten, quemah nicnequi.